Dimy minitra avao ho añao no afaky mihina. Ny sakafo azo atao izañy da mihina mofo misy atiñy karaza ataon-dreo sandoitsy iñy miaro vônkazo na iaorta da zay da lany anatin'ny dimy minitra aza zay.